Ọka enya lunọnje, nẹhi, kọs nyọnya, nlo̱ba lẹ oke kwu chum, gbọbu ẹ kayilọbu liye kọchọma je lọlo̱hi, oje iye kọchọnan nanyọyi klọnu, owe ne beti eko num ga lọba a nkam dọka njegẹ noge lalen njega nonman <noise> njohilipu kunu nkan len, nka enẹm kaniyọ lẹ ayi nem kamiyọ lẹ o̱chẹ kọlọwọibo nẹ nko̱ lẹ trumọtu no ekamiyọ kọchẹ kẹlọwọibo ne, gbobu ẹ kayi lọba doduma, yẹ memlọche ọma ben kichayi ẹta ihayi ẹnẹ, alolilipu kunu je egạ noyi loyeyi lẹ alẹjenu kpem je aman ajana lomlayi ya anu naoyọyi lugbọga lẹn, alowẹ na ajohilipu kunu, ajẹga no nman, ajegẹ no gbọnmajẹ lẹn, ajegẹ no lije kunu len, amu naga kwoyi lẹa, owe na nyọyi ma ichichi, ẹchi num dọka olọba a, njọ jeje ẹno, njega duma nman njega no nman, ẹnẹkum kamiyọ le kamiyo ọchẹ olọli nowẹa, anu noke je kadaa lọnya gbọbu nobi olẹn, abo galum lẹ num le yẹ kpemvma, mun ga je ko lọnya, abum ga je ko lọnya a, amu no̱nya gbo yum odeyi a gbo techi ẹtrọ fum gbo techi ẹtrọ fum n lẹbọ gen, n yipu a. Nlẹbọn kọs nyẹmulanugbọbu jege nolẹ ọle jega noke lọtitipu kunu lemma, n lẹbọn n leka egba noge dẹtun miya, ọlọbahọ kunu gbokẹla numkọnye, ikọl amẹ ogbo degba tum, oche lọba kum ma okwu chumeyi, nga lẹbọn, nyipu, a aba boyi nmikpẹyi ja wajẹ lẹ nlẹbọ kọtun, n leyen, o leka ogbo degba tum, onya nya be kọlunu be kọka, obe kọlunu ebe kọka ebe yẹ hẹ oge chegan lẹbọn, n leka ogbo dẹgba tum oka ya gbee kmu chalẹ ogbo dẹgba tum, oka ya gbee kmu chalẹ nmipuini tulan ga la ego ọha, onya ge wa itọ bọ amifofun ke yinu ẹ gọ ha memlipu, memlowe, unwalu ẹbọ kotu iyọ gan, nlẹbọn, gbogbogbo nka gbogbogbo. Odeyi a ileyi, nga lẹbo̱gen, nkaga mọyi oka le piyipu oyila gan, unẹchi, ngeg oyilipu oje ẹhili kọnọchẹ n wẹchẹ oje ahane kọtu, num wẹchẹ a, n wẹchẹ ọma ọwọicho yagam ma nke gekwu, bete ọwọicho noje kọna-a ihum ọtu gbobum num yọyi lẹa anu hum ta a, n lẹbọn nga lọba, nga lipu yila kpem num ga cho tolọba kpọ mulọyi nẹnchẹ a abọ kum ẹhẹhilẹho ẹkpọ kaga lum kmu kpọ ipu nya nlẹbọ no abo ochẹ go oche, oche go oche, ọyi ọyi lapi he api ilojen, aga alo bayi ocheja a ẹbọ du iyọ lalọn. N leka ẹbọ du iyọn, onyanu ẹ ka gbo yukọl fum, gbo chum ẹcha ipufon kami oga lọba ami odọka gbọbun, ami jege nọba lẹn, ami oga kwọba ilẹ ichindi, olẹa otopo, onyanye iche gan lẹbọ gẹn, ọba num kaga lẹa kmu kmu gwalọ ta ga tọnya gbọbu a, eka ga ba tọha, nka lẹbọ gẹn, abalọ ba lẹ mlạ owe owe owe, nga chomu ga olẹ nana oke kmula ihaji nana nga po ofumu, ami yọ ge biyọyi ma unọkpa ami yọge biyọyi ma kwu odre kwu ọda dodu, ja kwuichẹ nya yọge biyọyim-ma abọ no kmu obum ma akepeyi gmo dundasu gwalọ ta, alọ imọ, otẹhọ fnalọ gem ma okọla fnalọ, opu kọda o̱bahọn, ami tikwẹyi kmu obiyọda him nmọchochi waji gbotu. Odadudu ami tepunu yọyi ya kpem ma. Ọdan kaga lọba, lọbaa jelolohi jege, nbale, jega no nma, je oyeyi noyi la gbobu, uma noge ya kpẹm ma ajọ, aga li leyẹ mloba ihayi eyi ẹpa aman kẹt kalotulipu, je ọda duma noge kpem ma kaloje ben kọba num lẹa oka no wochẹ opu okela owọliho oke wọchẹ olọhin, abo ge yechi lẹa abo ge yoloboche lẹn, oche lalọ lebọn ẹbọ ẹche gechi okmuya, okanọyi ga jami memlọyin yije, ọba yọ? Ochẹ duma ga lọba, aloka da lọhi, lega no nma je, ọda du noge ya je kpẹm ẹ kage lọba ọma.